Aran ni no o jogirta huunde windugo maajum So mbaɗɗo maa ena yiya waɗtude waloowo maa ngol wonaaɗo, yo ngolla adɗa laawol ɗiɗi ɗe njuɓa. Ko koɗɗungol ngal faaɓtaade ɗum njettude ɗe warta e njangoɗi ɗe waɗii. Yo waɗtu maa waawde njango faa ka wuydu maa waɗaa njango maa ñiiɓirde ngurndannde maa waɗataa njettude hayre woyre e telen. Yo mbiyete nde waɗanii.